<hesitation> Ebyoma ebyakalimagezi bikirize abantu amani, nekireta okuburwa kwemirimu, habwokuba emirimu yakubaire nekorwa abantu nekorwa ebyoma ebya kalimagezi hati abantu nabo neba baina kukora emirimu eyabu eyo kuhangabo, <hesitation> obundi nke yo busubuzi, kwentandikiraho ebintu byokewekosesa nkaiwe atali genda kusera emirimu eyatweire ebyoma byakalimagezi.